Ngexin nthayu ba ngatsjo ya la nixin nchi ix'eña thiye thi xra ntha <noise> nchitsje <noise> tik'uan la <noise> yunda tundu <noise> la nchu tjin la <noise> ya la nth'e tsixin ka ka thin <noise> thin <noise> thin a thi <noise> ka nga a ga <noise> tega ntha nchitsje ndatundu la <noise> xra xra thiꞌin ga ya cha te ntha ntha la nixin nchi nixin nchi thuye eya thiye tse na nche ya ndu ye la xrangi xro rexrin jinde ya ixin nche gatsjo la <noise> gatsjo la xra xra gix'eña porke gatsjo la na tagune gatsjo thiye la ya la xama ga.